Atindoi che kitupche taman ak muut, ako tat kituisoti ya kituisoti ya mii tumwek ta komii kenye ke kati keiy ya mii poipoyeet, ke- ke- ketuisoti, keng'alalal aeng'e aeng', koleen kwa testai eng' ni, kwa yai ni, kun, koata inyee muuch komateyae kasi ikilkei, ikilkei iyai yotok korok kora, atimetindoi chotupche komamii chii netos kole kai kayai kouni, akora kotareti eng' oratinwek ko uu ko mii kora tumwek ta ko mii ne, ta ko mii imache taretet kotaretin ing' uut neke ile ngayai ko uni, akayai kuni, ak ng'iyai kunotok itestai eng'-eng' sapet neng'ung ako taretin ii inaktaee ii- itestai ing' sapet neng'unget.